Ilma sinolda ma olõssigi siiäq suuhu essüskelemä jäänüq. Ma es lövväq kuikimuudu inämb tiid ütsindä üles. Ma tennä sinno kõgõst hingest ja süämest, et sa minno siist vällä avitit ja mullõ kodotiid näütsit!